He, la'e hatoli ba'un so na lamalasi seluk leu so na sodan na maldois a. Te metema lamalasi so na lamngge'a, fo ala tabisa la'ok lai-lai fa ta bisa leu karja nai hadoe dale, ma tabisa leu lo osi dale so'on. Ma, matan al talita ma didon nal bo talamanene.